Ekisoro ekya ngasagha, ekyangasinayo erisagha ye ndali, ekyokubanza ekikikaleka ingasagha endali ryeribya endali iyikathibitha kutsibu. Ghukabya ghukathwa esyantambu syaghu ithano iyo iyathwa nguma neryo iya kubaka kandi endali enyi ghukabya ghukasamalira iyoyeneyene ngoko yisosire, yiri kwe byeya, yiwithe amenu awahangamire, amesu ebyosi ngoko yisosire ghukalwa iwakwa obuba. Endali eyi yinasi erisamaba namuwangabugha ghuthi wasi eritibitha wamasingayo ghukayasamba omwa muthi, paka yi kathibitha iyaya kolaki, iyaya samba Neri kubaka. Endali eyi ymakubana, iyo yaklya omundu. Yangana kulya kwe <hesitation> syanyama syaghu esyosi esikuliko. Yikabya iyanganahamba amathaku waghu iylyagho. Endali eyi nikisoro ekyikowa omundu aniakine hali, nomuwangabya iwukine hali okwikyo, ikyo kikaminyerea kithi une mwasa kusangwa kikowa obwaka obwo'mundu. Endali na muwangabisama ghuthiki paka yikakutholoreya iyayaminya ahowuli iyaya kwihaho, iya kulya. Ekikaleka inga saghayo kusangwa iyo yangananyirya ingye wosi ingahwaho.